בַּשּׁ תּוּלִי קְווִי גִּסְדִּיָאנִי נַנְצַחִּכּ תַּבְּדָא בְּתַמָארִין אֶל-מֻקַאוּמָה מִתַּל תַּמָארִין רָפְעּ אֶל-אֻתְחָאל, תַּמָארִין בְּחַאל סְקוּאט, פַּאנְץ' פַּאנְס וְדֶד לִיפְט כַתְקַווִי עֻדְלַאת אֶל-גִּסְד כָּאמֵל, כַתְקַווִי עֻדְלַאת אֶל-גִּסְד כָּאמֵל וְאַיְצָא תַּמָארִין אֶל-קוֹר בְּחַאל אֶל-פְּלַאנְק תְּסַעֵד עַל אִסְתִקְרַאר אֶל-גִּסְד וְתַוַאזוּן אֶל-קּוּוָה. אֶל-מֻהִים דִּיר תַּמָארִין בְּאִינְתִזַאמ וּמַעַא אֶל-תַغְדִיָה אֶל-סַלִימָה וְאֶל-רַاحָה אֶל-קָאפִיָּה, חָא כֻּנְת גְּדִיד חַאוּל תַּבְּדָא בְּרִיתְם חָפִיף וְתַזִידוֹ תַּדְרִיגִיָאנִיָּה בַּשּׁ מַתַּצָּאבּּש.